نمی وٲلۍ چھِ تِم آلات یِم ہوہَس منٛز نمی بڑاوان چھِ تاکہِ خۄشٕک گژھنہٕ نِش رُکاونہٕ یِم جسمہٕ کٮ۪ن واریٛاہَن حصَن منٛز جلن ہُنٛد سبب بٔنِتھ ہٮ۪کَن۔